<noise> toh – toh Haŋkaŋ kachi masachi anfani nigin bon satunda dinga kwai turu yando, saŋnaŋ masachi alburga gayi waibur ga gayi, amma dai waibur waiburno e’ga baida gayiyaŋ amma so alburrai i’sinda haykulu kal masachi gayiyaŋ, i’rin haka wankaŋyaŋ ga bonhamni gisiwo chinai kuluga al ga masachi gayi ammadai waiburno e’ga baida masachi gisiyaŋ. Amma dai so alburrai i’na masachi gisinda i waiburrai, zama aga hinkatai waibur ga kwai’hi inga haŋgasin ga kinga bon satu amma albur chindi e’sikai kwaika’hi kadday e’ma day ingay bonwanai, naŋkaŋ albur da waibur fainoya maŋchi kadday burra kwaika inga haŋgasin wanai ta ana haŋkaŋ agatai tainisai aninga hayo tarai chaba nisai, amma niyya bindai albur niga kwaika dai niwaŋno agachaichi niwaŋno niga chaichi ba albur ga he charga i’ga he charga amma dai maŋchi matakaŋ i’gatai, waŋkulu kaŋ nidi damano niga he masachi haŋfani noya. Nigin bon satunda, bayaŋ bon satuyaŋ asinda haŋkaŋ nigatai da kwaine, haŋkaŋ burraga bon satunda burra se nwari taida burra sa daŋdaŋ nwarira amma haifotai, ingahinnai a bakin amainoya ingano waŋkaŋ agatai noya amai noya shikainaŋ, amsa kaŋ aygabai noya ingano ayga chinisai aysi tari aysi tonton aysi gazi.